شوف يبا اول شي صلي العشاء اوكي اهم شي الصلاة واذا بعد تقدرايه صل قيام ليل عقب اسمع قرآن هاي يهدي النفس شفاء للصدور بعدين اقولك ما تكثر في العشاء يعني ما تاكل وايد بس وبترتاح ان شاء الله ونفس عميق بس وانت تنام ان شاء الله